Ágwò ìnyié éti ùgwém ádé áywó íùgwèm áké íkó Áwási áteméké áwó ná ágwó ólú úgwém. Ádé ágwó ímá àjénéké ámó, ádé ágwò ímá úfán ámó, ádé ágwò íma mbókílleìñ ámó, ádé ágwò ányé kùdò k’éssién, ádé ànyimá ágwó áké kùdó kufók, ádé álá ánám mmò ágwò énúñ élíóñó, ágwò ánúñ ákúd, àwó ké ágwó ámí ádé ágwò ké ányiéhé étí ùwém. ánún álíóñó ídém, álíóñó ídém ísùhò ké ñsu, ínàmà ñkárá. íwuìlòké ñwúló ánùñ ásáñá ké ñnéké ñneké ùsùñ áké Áwásí àwóhó ké ágwò ákpéná áté ábá ñtété, ákpénà àté ágwò ásáñá ñtéré, ñtéré ké ámí ñníóñó mmò k’agwò ádé ákpéná átéyié étí úgwém, ágwò ádé ádé ágwò ké yìéhé étí ùgwém, sé ámí ñníóñó ádédè ágwò ányíéñé étí ùgwém.